अगर बुरे जादूगर ने म्यर कुत्त्या मं बदल दीनु, त मुझ बौंणु पड़ी अर अपणा हाव-भाव अर इशारा स माणुखन कै समझाणु पड़ी. सबसे पहले, म झटपट अपने पुराणु घऱ जा के अपन परिवार या नजदीकी माणुखन के पास जांदु. मैं अपणी आखणु स अर हेर-फेर कर के ईशारा करूंला कि मैं कुछ खास च बताण चां.